في مرة لجى شخص مفتاح صغير، لكن اكتشف إنه يجدر يفتح أي باب، بذا يفتح أبواب كل مكان، كل باب كان يوديه لمغامرة يديدة، ومعرفة أسرار ما كان يتخيلها، وأسرار يديدة.